<hesitation> egi eyamaani gekifuba, egi- egi eyi okozesa amaguru eyokusamba egi, iyo titukuteekamu mafuta, titukuteekamu oba parafini, iyo just noguma nosamba egaari yaawe ahokujwaahira. <laughs> niyo maani gaakifuba niyo egaari, <hesitation> neeba eraihire, nayo netwaara ebintu bingi oba motoka, bisolo byoona, iyo neeba eraihire neruga nkahanu negenda mpaka kurinya, iyo neeba eraihire kandi nosobola kumara nobwiire otakahikaga nambere orikujya. <hesitation>